طبعا افضل ان انا اشتغل خمس تيام في الاسبوع لمدة تلت ساعات يعني <hesitation> اولا <hesitation> بحب فكرة الشغل المتجزأ ، ان انا عندي كل يوم كمية معينة قليل دائم خير من كثير منقطع يعني مش هقعد اضغط نفسي في يوم واحد واقعد <hesitation> معرفش يعني انا بحب فكرة ان انا كل يوم عندي حاجة صغيرة بعملها مستمرة هادية زي الفل